kvikmyndahátíðinni í Bandaríkjunum nú á laugardag fyrir kvikmyndina

rétt strax en byrjum á því að sjá örstutt brot úr myndinni var þetta ekki gult

ekki bara til í að fylgja henni upp með Arnari ha ég

þú lentir á Íslandi í morgun en ertu lent eftir þessa hátíð það er svona á mörkunum bara

að taka þetta inn já þú hefur verið lengi í

ein virtasta kvikmyndahátíð heims þetta er svona það sem kallað er ágætis byrjun já bara

og eitthvað sem maður hefði ekki getað ímyndað sér ekki bara myndinni heldur skrifaðiru líka handritið þetta er sem sagt saga af einstæðri móður í húsnæðisbasli sem fær vinnu við landamæravörslu á Keflavíkurflugvelli stöðvar þar hælisleitenda með ógildan

pappír en leiðir þeirra leiðir þeirra liggja saman liggja saman aftur síðar já af af hverju lá þessi saga á þér sko ég bjó í New York

og var meðal annars við nám og kláraði tvö þúsund og ellefu og ætlaði heim til Íslands sem gat ekki séð séð sér farborða almennilega og missti heimili sín og og lennti svolítið á götunni þannig ég var byrjuð að þróa þannig sögu af konu með barn og kött og endaði

þegar ég var að þróa þessa sögu sem átti að gerast á Reykjanesi þá var ég mjög mikið að mér fannst að lesa um flóttafólk sem var fast á Íslandi sem var ekkert á leiðinni hingað bara reyna að

finna sér betra líf annars staðar oft í Kanada og maður las svo átakanlegar og dramatískar sögur af fólki sem gat til að komast í burtu frá Íslandi af því að á Íslandi var það fast og fékk ekki að vinna gat ekki farið áfram

viðjum kerfisins sem sem bauð því ekki upp á neitt einasta líf þannig mig langaði að fjalla um manneskju í þessari stöðu og og mér fannst

vera kona og af því ég var byrjuð að skrifa hina söguna þá fór ég aðeins að pæla hvað ef þessar konur myndu lenda saman einhvern vegin ég myndi tengja þær og flugvöllurinn er á Reykjanesi og og Reykjanesið er fullkominn staður fyrir þessa sögu og og Ísland verandi lítið land fólk hittist svo aftur kona hann tekur aðra konu eða ber einhvers konar

og óhjákvæmilega munu þær einhvern

hittast aftur þannig allir þræði liggja þarna

já myndin fékk mikið lof á hátíðinni lágstemmd hjartnæm örugg eru svona lykilorð úr dómum sem hafa birst nefnd í sömu andrá og menn eins og kenn sem er einn virtasti kvikmyndagerðamaður heims bíó sem þig langar

já þeir vísuðu líka í Darrdenne bræður sem eru belgískir

gaman í allri undirbúningsvinnunni minni var ég oft að vísa í þá þannig það er skemmtilegt og pínu fyndið að fólk

það er gaman að því að

upp með kannski fyrir fimm árum síðan

því að taka ljósmyndir og skrifa texta að það heppnist það er eins og aðrir upplifi að það hafi tekist þannig mér finnst það bara mikill kostur og gaman að segja frá því að á tímabili kom alveg til greina að klippari

gerðist ekki af því annars myndu allir segja væru fingraförin komin þangað já þannig ég og belgískur klippari sem vann með mér við hlæjum að því að að við séum mjög glaðar að þetta sé okkar verk en ekki

á svona hátíðum eins og Sundance er ekki bara verið að veita verðlaun það er líka verið að sjá og semja ert þú búin að selja sýningarréttinn víða það eru viðræður í gangi já einmitt en hvað tekur við núna þú ert með byr í seglin

sko í rauninni er þetta bara rétt að byrja þetta

gekk svona ótrúlega vel við förum til Gautaborgar núna eftir örfáa daga

lok febrúar eða svo við erum að skoða hvað hentar öllum best okkur er boðið til Stokkhólms seinni partinn í febrúar og

viðbrögðum og það þarf að raða þessu upp hvernig ég fer væntanlega og fylgi myndinni eftir og svo þarf ég að reyna að finna leið til að þetta er svolítið breytt staða núna af því við unnum þessi verðlaun bara fyrir sólarhring síðan eða svo þannig hvort það hafi áhrif á sýningarnar kemur í ljós en ef þú spyrð mig þá væri ég til í að sýna hana bara sem fyrst en það skýrist hjartanlega til hamingju aftur Ísold og kærar þakkir fyrir komuna þættinum er þá lokið í kvöld við bendum á að annað kvöld verðum við með beina útsendingu frá Íslensku sem forseti Íslands afhendir á Bessastöðum